באש נרתבּ צבּאטכ חצכ תאכּ'ד זוג שראיט וש תדיר בּיהם עקּדה בּסיטה, מןבעד כתדיר מן כל שרט חַלְקָה צע'ירה, וכּתדכּ'ל וחדה פלאוכּ'רא, בחאל לאודנין וכּתשד מזיאן, באש תבקּא לאעקּדה מחכּמה וּמתתחּלש בּוחדהא.